Buraa akar waŋ jaa yaanii hal riyalii nu yowon tanar taa wala tanartan annaa ti riyalii neenu, yowuk laa, wala riyalii nambayka ti yowok laa, woo riyalii lolii neenu yaani, dayman yowoonu trakan owol nene tanaraka yowok an gindate wala gindatan, buraa waŋgu ti ŋalaa njol artee aday wa tiŋ yowoo nu kaŋ nidiyaandak kay, yowoo worŋoo waagu nu kaznu tiŋ naa ti Wattala windi, wun̰ernun ner wujaa tenee naa ti yaani n̰ilisir man ner Wattala mindi, kalagu ger andrii kulak kin najaa sun talaka yowoo mukon te, wujaa aasuta mukoy, wujaa wii ner salaam kaa ibaadan kaa, hor ndriyan. Malaka achan owol yowoo mukonte, anna ti yowoonu tiŋ yaanii kaŋ ke nidiyandak kay saadaa suta wuri anna ti wey tiŋ riyalii nu yowoonugu met tarak tan nasandagu kaŋ riyalii melegu yowoo ti tindi tiri, laakin lutoo too nu mii karan kolii yayandaa nu lutoo waagunu hor taa kaa, tandakaa, yowoo taa kaa tanda kaa, gasiŋ tan riyalii nu seeti tiŋ lutoo lolii tanartee ti, sayaarak tanartee ti warŋawak wetir ti, jaa asii melek n̰ogun kalaa nu en̰ik kunduttaandak. Barik ŋidee gagay kaa ndanaŋ tek tanartee ti wujaa taŋ kulley medii nen taa tanarte, darbarra tan tanartee, mediinee worŋoo waŋ kay gabaayil fiŋ indaa, maan̰ii tenee haya tenee rahis haya yanii saahil taka yowoo windaa, aa taa kaa tanar tee ti, dar barra wuŋok wak karyak yak jaa bee kay usurak bes maayan tndak, hayaa tene ŋalaa saap saap karan hedim siren, tatawur nambay waŋ kaa lutoo gidaynugu dumman riyalii nu tanartee ti, wujaa muchoŋ ta nimirek giday kaa tanar tee ti eyi lutok gidaygu dawlaa barik tindagin ner balat nenee gindan ner tiŋirin balat too ti gagay kaa, riyalin tanartee ti, lirchen kan yowoo dumman kindetee kiday kaa tanar tee ti laakin, riyalin aasuŋ tanaraa kaa yowoo worŋoo waagunu, kalagu ndiyan ndan yowoo dukon tan. Kay too mowduu waŋ gu dumman tukunun karan yayan yoŋun aasiŋek yak jaa ndun endeney, wujaa muchoŋ nimirek an̰aama, yak jaa muchoŋgu tun̰andi, am an awun̰andi, aasu alka kokon Kiyan, aaworoŋtee ti, too jaa jaarak tenegu waŋ riyalii wambay, tiŋin welet siŋen tukunun bes tanaraka fotor wirtee ti, welet tiŋen tanaraka tanaran acha wiretee ti, kalaagu jaa kaŋ tenegu ebit tenegu tabaasandi, haa mandakal gu gin ner, ŋormbol gin ner, an̰in gin ner. Tojom gin ner eyi luto gu dum rizik tenen kalagu ketip tir ka, tukunun tin̰i. Kaŋ kalak gu kaa n̰ee mikin taa kaa, tii tukunun tabuk tenegin naanu n̰an aasuŋun kolii tenee kelen tukon te, waagunungu tii halas tukunun tanaraa taanu, waŋ n̰an kolin ikka fiyan, aasuŋun walak muchoŋ tenegu kan ti wansa tiree kaa kayaa yowoo, taa su dunuyan naa lutoo kaamil ham nambay wurŋan salaa tenee hamsa nuŋu sala siren, tii yaani aahiraa nun saadaa tukon teenaa kasiŋan annaa yowoo tindate, yak jaa jaarak tenegu, etach nun tendatee ti yak jaa, muchoŋ nimirek tannartee ti, kalak tambay kaŋ jin wansa sire wiskiiritek ka ti, karan tibiyan ichi koŋ tirandi mal tenee nun ta gat tiree, wujaa mal tenen tinda kaa, wujaa lutoo annaa kay ndriyee tir ka wujaa kar tan fiyan, wuŋin gat tiŋen jaa wujaa kindriyaraa aasuŋun wujaa kurin attak tiŋen wujaa dalka tataykaa Wattala alka kokon, alka kokon andri machafaa kan annaa taka yaanii, kaynu mawduu waŋ narandagu, kadar riyalii nu yowoo nugu tandrak tandaanu fam woroŋ tan, yowoo nu jaa tiŋ yoyoo dunuyan naa kaa, yowoo juŋar naa kaa tindi, kay too yowoo dunuyaa nun hor wukosondaa kaa juŋar naa nugu marra waahit wukosi, kay too yowoo dunyan naanu tukunun juŋar naanu hasar wire. Annaa tik kaŋ gu yowoo worŋoo waagunu, riyalii worŋoo waagunu yowoo nugu met tarak tan. Riyalin fiŋ maan̰ii fiŋ tanartee ti, yak jaa yowoo nun gu jaa met yowoo ket met trakan mii taanir waagu yowon ta gindi, eni riyalii waagunu n̰aaman ndegunu, yowoo nenee waŋgu endi am andan met aasu wurkeerandaati, haa ile yowoo nu kan, mal nu kan barik waagin ta farga wire, annaa ti maŋ jaa ŋaasuŋun tiŋ met yowoo mindateenu, waŋ jaa halak menin ner, afkar menin ner yaanii muaamalaa menin ner, kay kan nun ner at hasap giraa menin ner, iman menii nun ner salaa menii nun ner, siyam menii nun ner, zakaa, menii nun ner, waagu nun dumman aasuŋun yowoo malaa nu, duniyaa nun kaa, wujaa juŋar kaa kalagu yowoo kaa ton̰te, yowoo nuŋgu jaa kan n̰ee deif taa kaa kalaagu andaka tunji, annaa ti, walaa riyalii kan yowoo mukontaani, walaa wetir kan yowoo mukokn tani, walaa tayaarak kan mukon taani, wala medinee nun sakan sun mukontanii, yowoonu, yowoonu, ila kallgu tuunjee ti, kallagu kaa ton̰ten jaa ila maŋ tii kan hor kin ibaadaa menii nun ner, tahaara menii nun ner, wuduu menii nun ner, siyam nenii nun salaa menii nun duwa menii nun ner, kalaagu kan lillaahi wa lil rasul mussanaka ta, yowoo nuŋu dukon tee annati, annaa taka, nasandaa nu jaa kay riyalii nu, riyalii lolii andaka yowoo nugu trakan, yowon indatee ti, kay yak jaa wii duwal harbihen nigu uruba ti wiri. Uruba nindaa yak jaa «hesitation» annaa tika kay tuugunugu yaatan, tow lilituu windi, too kukuytuu kaa windi, tow«hesitation» duwal tiigunu too boŋoo windi, too kiraa windi, annaa ti waagununu dumman yowoo wenii yaanii muhtalip ti, wo mal yak jaa lolii nu tiŋ n̰ee kaa yowoo ŋalak kaa met tarak tan yowon mii andaka nartee ti, giden ti gagaakaa mii ŋaasuŋun tiŋ gindatee nu kay kan, muaamalaa nenee kan ŋari gindatee tiŋ kay kan annaa waagunu ti kasiŋ yaani, yowoo kan kindate annaa ti, waŋ yaŋ alaakak yak jaa riyal kaa yowoo kaa beenagin tenen ti. «hesitation» riyal lolii yowoo tanar ti aawirii waagunu, niitandaati, waa yowoo waagunu jaa, mii hasap yaanii iman nenen ta dukon tee ti. Waa hasa kaa, wujaa wujunŋar kaa.